Cortina kuako jae mopeti tarapo ñañono iviatuare <noise> aniara <hesitation> ivitu oike yande iroivi oike yande piturupi <noise> jaeramiñovi yandeopia kuaraigui